Ya, ehe ciseau-gno môko zegny misy karazana, <hesitation> misy hoe vy <hesitation> mifampi-se croiser igny izy e, de <hesitation> igny zegny no <hesitation> ampiadivagna amle antegna magnetsiketsika agnanjy igny de <hesitation> i <hesitation> i vy igny zegny maragnitra, samy maragnitra zegny gn'ilagny gn'ilagny de antegna kaofa mampiasa agnanjy igny de igny le mahatapaka raha afaka hanapahana lamba a, taratasy e, misy sasany mahatapaka <hesitation> raha mahiagna lasite ôhatra hoe tôle a.